<hesitation> kulolwa ni muntu ambaye wamumanyire kwatite faida jaamema sana, kwanza kabisa! Mwaka va mwimanyie, nasiyo umanyie vii tuku umanye baluku kikolo wavu familia yahantu afumire. Jeku nkolo jatite vee tabia tofauti fya ukashana vingi danivasavi, vingi sivasaka wirwa kintu tuku, vingi sivafuma na nirimwevi vavu tuku. Kwahiyo daa ni kwatite faida jamema sana joosakara muntu yaani jololwa ni muntu ambaye wamumanyire. Haya mfano jaja kayi susu makabila yisu, kaniatere labda m- msichana yololwa au nanii muntu mulume yolota au muntu muki yololwa, nivakurya nimpetu nimuntu wakayi, kani nimpetu chakwanza vurya amu manyire wu. Labda uhu muntu labda nammanyire labda tiyona nekuno vivo aaha labda, vazu vachu hayi vi ikala, sivikala kunu tukunu labda ni hantu mi vahantu afuma nahantu vikala, lazma wulye hadee njolololwe vi kani siwavamanyire, wamanyire lukolo lwavu ninjolulwi ni- ni- nchee vatite, kanisivasavii, au uhu mwitu mulume wamanyire labda aja alola okome vuda mara katatu kani, alafu ojokukavera kii nilolwa wise. Labda kana ajoalo bakaviri katatu areka nokusche areka, wewe wokingira haloko kikala uri wu. Ivi vintu vyalangwa sana kaniwololwa lazima ulange mwe uumanyire. Ulange lukululu umanyire, tibaa konosaka maisha yakikale vyaboha lazima uvitange ivo vintu vyosi kwasababu muntu kanasi umanyire ukofika vii ukashana ari na iri ari na iri, <hesitation> de- ukaanza kiburi. Amu namwona ahola sana siku ijo ukungulila ukundole, isiku nijo liveleji, kumbe siwija umanyire ura munta tuku takini kani nummanyire, lazima mutanga uri da kama nikidudi aaha ang'aka sana ba kowumwirire kintu. Mwi iyuma, lakini kasumwiruri sivitanga kaang'aka wola kaiyuma tuku, noji faida jololwa ni muntu mwe ambaye wamumanyire, jamuma sana.